إذا رجعت خمسين عام لور غادي نحاول نشوف شنو تغير في العالم وكيفاش كانت الحياة ونتعلم من التجارب ديال ديك الناس في ديك الوقت غادي نشوف كيفاش كانت التكنولوجيا التعليم والموضة ونحاول منكونش غريب عليهم